No iks, rikkust piäsiq iks ümbre jagama, selle et, noh, muido um niimuudu, et tuu kogonõs, tuu rikkus, õnnõ määntsegi väiku-väiku jao inemiisi kätte ja ülejäänüq piät elämä tävveliguh vaesusõh. Kõik riigiq jagavaq rikkust ümbre ja nii piätki olõma.